د نل او د بوتل اوبه دواړه د څښلو د پاره کارېږي. خو زه د بوتل اوبو ته ترجیح ورکوم، ځکه چې دا په عمومي ډول تصفیه شوې او خوندورې وي. ډېر منرالونه او معدني مواد په کې وي. د نل اوبو کیفیت د مختلفو سیمو له مخې فرق کا، چې کله یې پاکوالی او خوندیتوب تضمیني نه وي. د دې لپاره چې د اوبو خوند او پالکوالی تضمیني وي، د بوتل اوبه ښه انتخاب دی. د دې لپاره چې خلک یو اضافي مصرف په غاړه وانخلي کولی شي د نل اوبه واېشوي او په بوتلو کې یې واچوي او بیا یې په يخچال کې کېږدي. فکر کوم دا هم عین د بوتل د اوبو په څېر دي، ځکه مېکروبونه په اېشولو سره مړه کېږي.